अरे अरे अरे एकर ऐसन जानवर के बारे में सोचल बड़े मुश्किल हैवे। सभी जानवर तो अपन अपन तरीका से साफ सुथरा रहे। कुछ जानवर त बहुत साफ सुथरा होते लेकिन हम बोलन चाहत। त कोन जानवर थोड़ा सा गंदा हो सकत हे। त हम कह सकत ही सुअर सुअर त कचरा खाते। एकर से ओकर शरीर थोड़ा गंदा हो सकत हे बंदर बंदर भी कभी कचरा खा लेते। ओकर से ओकर शरीर बहुत ही गंदी रहते गाय बेल ओमन के गोबर के कारण। आस पास के इलाका भी बहुत गंदा हो सकत हे।